Oimeko jeta tembiu reta, ipuere vaera yanderete omomɨrata, erei tembiu orevegua mas ikaviva, omee vaera mɨrata ore jaeko rou, avati tembiu, kcumanda tembiu, rouyee kaguɨyɨ, chicha de maiz, jare ɨvɨra iareta, jokua ome ore mɨrata, kua ciudad rupi mbaetɨ aikua mbaenunga tembiu ikavi jokua peguarava